പ്രപന്ഛമ് ല്ഹോ സുമരുഗ ബാശലു വ്നയി, അന്ജന। കോന്നി ബാശലു വിസ്ത്രുത്ഥന്ഗ പ്രാഛുരിഅമ് പുന്ഥഗ കോന്നി ഛല തക്കോ മുന്ദേ മത്ലര്ദു തരു। അന്ന്ദു ല്ഹോ കോന്നി കിരിജന ബാശലു മരുകുനി മത്ലര്ദു ബാശലു। അല ഉകോകോ ദേശമ് ല്ഹോ ഉകോകോ ബാശ പ്രദനന്ഗ മത്ലര്ദു തരു। ഉദഹര നകു, ഭ്ഹരത ദേശമ് ല്ഹോ ഹിന്ദി, അമേരികലോ ഏന്ഗ്ലിശ്, ഭ്രിതൈന് ല്ഹോ ഏന്ഗ്ലിശ് മരിഓ ഔസ്ത്രലിഅ, നേവ് ജേഅലന്ദ് മത്ലര്ദു ദേശ ല്ഹോ ഏന്ഗ്ലിശ് പ്രദനന്ഗ വദ തരു।